﻿Oime amogue jetague yandeva reta guinoi jokua kapacidad jare mbaepuere <hesitation> iñakakavi yeyeva, jaema oime amogue mbaenunga oyapo <hesitation> ikavigueva, iyeipeguañoa, sino que opaeteva peguara, jokua nungareta <hesitation> oime yande yamboeteta, yaiuta, jare ipuere vaeravi opaetre mbae oyeapogua, yamboaprovecha jare yaikuaukavi, jokua reta guinoi mopeti yerovia tuisague jare jokuare gueru